Kaanak, dolok, dolok tal ottuk, dolok tal ottukoo mbaar, dolok tal ottukoo kuŋaal, dolok tal ottukoo asaal, dolok tal ottukoo tuur, dolok tal ottukoo sittal, dolok tal ottukoo mendrii, dolok tal ottukoo iyyaa, dolok tal ottukoo oddoy, dolok mbaar tal ottuk, dolok mbaar tal ottukoo mbir, dolok mbaar tal ottukoo kayaŋ, dolok mbaar tal ottukoo asii, dolok mbaar tal ottukoo tuur dolok mbaar tal ottukoo sitii, dolok mbaar tal ottukoo mendrii, dolok mbaar tal ottukoo iyyaa, dolok mbaar tal ottukoo oddoy, dolok mbaar tal ottukoo ottuk.